السلام عليكم يا جماعة الخير <hesitation> والله بنحب ناخدكم بجولة خفيفة هيكي في طرابلس باش نعرفكم على الاماكن اللي موجودة فيها وعالاسواق و بعد ما نخلص بدنا نروح ناكل واعرفكم على الاكلات المشهورة. في طرابلس وباش تحبوا ليبيا وتحبوا تزوروها مرة تانية وترجعوا لها وباش تشوفوا أديش بلدنا جميلة وأديش فيها معالم تاريخية.